Gerec en jooni, kulle keewɗe neban kañun ɓuri ñaande. Tawata duu jonkaa liɗɗi en e ko nanndi e mun. Ɗun nii tawetee neɗɗo ne waawi sifaade banngal ndefuuji maɓɓe kamɓe kaa.